Urupe pe yambogua aro, asi, atikuai jare ñaitie vi tembiu pipe <noise> jokuara kua ikavi yandeve, jaeramo yandeipi reta oiporu kua urüpe